Duranti lu cursu di li sèculi si scopreru tanti materiali e tanti àutri foru fabbricati di l’omu. Li tessuti si divìdinu in: tessuti naturali e tessuti sintètici. Chiddi naturali sunnu Linu, Lana, Cuttuni, Sita mentri li tessuti sintètici sunnu Nylon, Poliesteri, Elastan eccètera. Solitamenti li tessuti naturali sunnu menu duri di chiddi sintètici e pi la fabbricazioni di li robbi è megghiu utilizzari li naturali pi aviri un produttu di qualità.